Manao anizao ñy fandehany ñy jabon'olo an'Inde añy e: -Manany ñy fomba ,fiketrehandrozy roze noho ñy fitaova ampiasan-drozy aminy ñy ketrin-drozy <shushes> ;manahaky anizay koa ñy karazany ñy sakafo ketrehin-drozy ,noho ñy finga ampiasan-drozy <shushes> ;miketriky legimy rozy añe ,miketriky vary <shushes> ,manahaky anizay ñy sakafo atoandro noho hariva ,manany ñy sakafo ketrehin-drozyrozy, <shushes> ary mety amizay.